Voka-tsoa noho ñy voka-dratsy azon-teña aminy ñy fihinana sakafo manta. Ñy tombo-tsoa: -Mahazo otrik'ay mivanta teña baka aminy ñy sakafoñy, manahaky anizay koa a, mm mety ho soa aminy ñy diety manokany iñy. Aminy ñy voka-dratsiny: <shushes> -Mahazo arety teña laha bakeo, militsy anñain-teña añy ñy baktery aminy ñy mikroby iaby io, bakeo teña marary.